So ithwe ngabayira nethu thwabirihimba amanyumba neryo thunawithe oko miyi yethu kosyo milangu kutsi esyonyuyi esikakyingawa omo bifulhi, ebifulhi ebi bikathuwathikaya okokyingira ebindu byethu byomo manyumba eribikwamu ndeke. Neryo thukakolesaya ebisumuruzyo erikyingulha emilangu yethu yino, kutsi esyanyuyi syethu. So ekyisumuruzo kyokolhuyi lhwawu iwukabya nakyu kutsi iwakyihererya owundi oyo wukayisigha erikyingulha ngenyumba yawu ahabwa buyirinde obwebindu kutse obutheke obwathuwithe. So thukakolesya ebisumuruzo erikyinga, erikyingulha esyokofuru esya thwabiritheka ku- syonyuyo syethu. So neryo esyokofuru esyo nibuyirinde okobutheke obwa thuwithe. Thukakolesaya esya kofuru esi eririnda ebyobutheke obwathuwithe. Neryo ekisumuruzo kyikabya nomunyamuyi kutsi omundu oyuwamabithasyabya ngamakulhaho okomuyi kutsi oyukibya okomuyi kwaho, inanemulinda kutsi omulindi womuyi. Inywe mukasa inabya akabakyungulira, mwingire thukakyinga mwingire thukakyinga kutsi ahu sithwedi kyingulhahu, ahamubikire ebindu byethu bibene sithwedi aliwe mubye mukikalha ngahalha. Siwasangana ekofuru ne kyisumuruzu ikyine nomundu oyukalinda omuyi kutsi amabya isaliho ekyisumuruzu ikyabya kyikabya nomunye omuyi eriminyerera athi ingye ningye mukama wakunu. Indinahika kunu sikuli erikyungulha. So neryo ekyisumuruzyo ekyo, kyiwithe omuwasu kundi kyikalinda ebyo butheke ebyo muyira awithe. Abandu babirisulha mwemithima eyeriheka ebindu byabandu, inakyama kyakakatha ekyindu isiwuthanamulayira wuthi hekakyu neryo inaheka ekyindu ekyo isathalayirwa. So neryo ekyisumuruzyo kyikawathikaya okwethalhya ebindu byethu kithyakithya. Bisenge bikumwa yowabuwathi thuyirekyi esyakofuru erikyinga thulindire ebindu byahaghuma. <hesitation> omundu eribya enanawithe okwobiwe akabya inanawithe eraha okwawiwe